देखो सा हुकम मै तू जापानी संस्कृति री वारा मै सुन्यो है। की वा री संस्कृति मै हमेशा सां ही ऐसा खाना बना है जण व लगभग सौ साल पूरा रेवन री सम्ता रखा। क्युकी वाना री खण पनमै उबल्योदो खाणो खावणा री रीत है जणरू वा आता साळ जीवै है।